واحد النهار واحد الدري صغير كتاشف واحد الباب مخفي من مورا الماريو ديالو لتاحد مكان عارف بيه و مشا كيقلب فين غيوصلو هاد الباب و لقا انه كيوصل لخارج الدار من الجيهة الاخرى و كالها لوليديه و اكتاشفو ان الجد ديالهم هو اللي عمل هاد الباب باش اخرج بسرية بلا ما يعرفو ديك الساعات واليديه فين كان غادي و امتى كيرجع